vaan se ja nuo isot meijerit häviää eli pikkumeijerit kokonaan pois Luohuallakaan ei pyöri enää meijeri eikä pyöri Mankilan kylässä ja Alpuassa vielä yksi pyörii ja tuo tämä Paavolan meijeri vaan että tätäkään ei kuuluttu enää korjaavan ne toivoo sille lähtöä ja siitä jo viedäänkin yksi iso lasti joka päivä kai sinne mihin meijeriin se viedään
Haapavedelle -- Haapavedelle
niin Haapavedelle joo joo
mutta eikö sitä liikaa sittenkin ole sitä maitoa vai
ei vähäksi kai se tekee no täällä nyt on vielä että sitä ei puutetta ole siitä että sitä jokainen saa kun vain tarvitsee niin
minä sanon tähän alkuun taas että tänään on kahdeskymmenesyhdes päivä heinäkuuta - tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyksi ja minä olen Paavolan pitäjän Luohuan kylässä Heinolanperällä ja puhutan täällä Mikko Junnilaa joka on syntynyt kahdeskymmeneskahdes päivä syyskuuta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi
mm

pitääpä lähteä käymään vettä heittämässä vähän ennen kuin ruvetaan höpisemään

panehan pannu tulelle pitää käydä nyt kahvia ajattelemaan
ei kannata laittaa vielä jos me eikä minun puolestani ollenkaan
no miksi niin
no miksi ei mutta tuota noin ei minun takiani tarvitse laittaa
niin ei sitä tiedä onko se nyt pakkoa
mutta puhutaan nyt ensin
mm
jos ei häiritse vain kolina
kyllä se voi vähän häiritä
tuokin kuolevaisuus on minun käsittääkseni se on Paavolassa ollut - toisina vuosina melko isokin meitä oli kuusikymmentäneljä rippikoulussa eikä näy ketään muita kuin minä että niitä aina joku on ilmainnut että hän on ollut sinä vuonna rippikoulussa ja minä olen pappilassakin käynyt kysymässä kulkiessani niin no on no ne on ne syntyneet sinä vuonna mutta eivät ole ollut silloin rippikoulussa ne on ollut vuotta jäljempää eli vuotta ennen niin
eikö tuolla ole tuolla Luohualla - semmoinen ikämies kuin
Sakko
Iikka Sakko
joo vaan se on ollut ennen se on paljon vanhempi
se on kai nelisen vuotta teitä vanhempi
ainakin sen onko siinä lapussa
minä kyselin siltä minä olin eilen siellä käymässä puhutin tuota Heikki Kinnusta jos tunnette
jaaha
tunnette kai
tunnen kyllä joo ne on menneet tuossakin talossa oli isäntä joka oli silloin rippikoulussa vaan sekin on on kuollut jo vuosia sitten
no elikö teidän isä ja äiti vanhoiksi vai keneen te olette noin pitkäikäinen
äiti eli vanhaksi vaan isä kuoli nuorena ei se ollut kuin vähän kuudennellakymmenellä vaan äiti eli kahdeksankymmenenyhdeksän vuoden vanhaksi
sekin on vähän semmoista perinnöllistä se pitkäikäisyys
niin jos tuo lie
taidatte olla täysin terve mies vielä
eihän sitä nyt enää nuoren veroinen ole ei
no ei noin päältä nähden ainakaan
kovin sairas
millään tavalla niin
no muuta niinkään haittaavaa vikaa vaan kun meinaa verenpaine vähän alle mennä niin kun se meinaa huimata päätä minä en ole enää menneenä kesänä enkä tänä kesänä pyörälläkään ajanut ollenkaan ja kun sille ei voi lääkärit mitään eivät sano voivansa
tuskin niin
mm joo
näettekö lukea vielä ilman lasitta
en ei tahdo nähdä laseillakaan enää minä olen epäillyt vaan en ole mennyt kenellekään lääkärille puhumaan että jos niihin rupeaa se harmaa kaihi kasvamaan kun tuossa on naapurin isäntä niin se on aivan melkein sokeana ja se on nyt toista vuotta sillä kasvanut niin sitä ei vielä kuuluttu leikkaavan ennen kuin ensi keväänä ne kasvattaa sen täyteen määrään että aikaisin minulla rupesi haittaamaankin näköä minä en ollut kuin neljännellä kymmenellä nousin aamulla aikaisin ja menin kaivonkannelle ulos sahaa viilaamaan vähän aikaa viilasin niin sillä oli niitä kärkiä niin paljon että ei tiennyt mihin sitä pukkaa vähän aikaa töllistelin ja rupesin uudesta ja vaan se vähän ajan päästä tuli samanlainen niin siihen aikaan sitten oli noilla kulkukauppiailla niillä oli silmälaseja myytävänä minä muutamalta ukolta sitten sain vaan ei ne nyt oikein sopivat olleet vaan minä sanoin että kun satut löytämään niin tuo niin se sitten oli saanut muutamalta vanhalta mummulta melkein ilman ne niin se toi eikä se ruvennut ottamaan maksuakaan sanoi että hyvähän se on että saat katsella niin joo on se melko hyvin sentään meidän elämä mennyt kun sitä nyt ei ollut kummallakaan mitään isompia kassoja ja onhan sitä kun on ollut kymmenen lastakin ja leipä ei ole loppunut niin
töitä siinä on pitänyt tehdä
töitä ensimmäisen mökin teimme aivan uudesta vetäen ja toisen vanhan mökin sitten korjasimme ja siihen maita ostimme lisää ja siinähän sitä sitten jo asuttiin ja oli omituiset puimakoneetkin jo aivan ja eikä ollut velkaa kenellekään eihän se silloin aivan huonosti ole mennyt
päinvastoin kulkikos Paavolassa niitä niitä karjalaisia laukkukauppiaita ennen maailmassa
kulki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
minkä nimisiä täällä päin kävi
oli muuan Rempus-Risto oli ja ja ja mikä se oli se joka hevosella kulki se iso ukko
Jaakkonen
ei se ollut Jaakkonen Jaakkonen oli kanssa niistä ja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
joo se oli kanssa ja sitten Valtonen joo se oli oli hevosen kanssa kulki monena talvena täällä
mitä ne kauppasi
vaatteita
aivan vain vaatteita
no ei suinkaan niillä paljon muuta ainakaan ollut kuin vaatteita vain joo
niillä oli vissiin noin tietyt tietyt pitäjät missä ne kulki
niin ne oli kai tietyt pitäjät ja sitten kun se tuli se Venäjän ja Japanin sota niin se muuan Jaakkonen Risto Jaakkonenkin niin sekin joutui sinne lähtemään vaan se ei tarvinnutkaan perille asti käydä se pääsi väliltä palaamaan takaisin vaan kaksi kuukautta piti vahdata sitä kivääripinoa siellä välillä minä sitten vielä näin jäljempää sen yhden kerran niin
oliko ne mukavia miehiä
melko mukavia miehiä en minä saattanut moittia heitä ollenkaan
kovat hinnat
olihan niillä hintaa
ne oli sitä venäjänuskoakin vissiin että ei ne ollut luterilaisia
liekö nuo ollut mitään uskovaisia no oli niissä joku yksi minä luulen semmoinen joka mitä se -- polttaa turruutti niin mitähän ainetta lie ollut niin siinä Kupsalassa oli kerran yötä semmoinen ukko ja teki se niitä ristejä ruumiiseensakin siinä selällään kun makasi täällä oli sitten Lapin kyläksi sanotaan niin sinne tuli muuan mummu ja se jäi sinne olemaan ja sen tytön poika tuli sitten sieltä sodasta karkasi ja tuli siellä käymään ja lähti käymään sitten jonkun tutun pojan kanssa Oulussa ja ne sieltä palasivat ja ja se sillä reissulla joutuikin virkakunnan käsiin ja se tuossa Tuomiojan ja ja Raahen välillä hyppäsi junasta ja sillä reissulla se on niin mihin hän lie mennyt sillä oli semmoisia omatekosormuksia ne oli tuoltakin Revonlahdelta oli muuan emäntä poikineen Oulusta hakemassa sille pojalle rippipukua sen pojan teki mieli niitä sormuksia niin vaan ne leipäpalasiin mielellään niitä vaihtoi se poika tuli äidiltään tahtomaan kun sillä oli kokonaisia leipiä että tee yksi voileiväksi ja halkaise neljäksi ja se teki sen että hänkin saa niitä niin se lähti ja tuli voileipineen takaisin ja sanoi että ei siellä se virkakunta annakaan niille antaa niin ja se lähti se samainen poika joka sitten karkasi tuossa lähti niiden poikien mukaan ja sanoi että lähdetäänpä uudestaan ja se kun osasi venäjää puhua niin sehän saikin ne puhutuksi ne vahdit siellä että se sai vaihtaa niitä sormuksia niillä leipäpalasilla niin juu olihan niitä toisinaan montakin miestä yhtaikaa täällä kylällä niin hevosillahan ne sitten jo rikkaimmat kulkikin
no mistäs tuommoiset napit ja neulat sun muut ostettiin
no oli niillä niitäkin niin äimiä ja naskalimia ja niitähän tarvittiin kengätkin paikattiin semmoisilla niin ja kintaat ja joo ja viipurilaisia kulki niitä - renikoita myymässä täällä
täällä saakka
täällä joo
no entäs semmoisia italialaisia posetiivin soittajia
no minä en nähnyt kuin yhden sakin niitä minä olin Kupsalassa isävainajan kanssa semmoista ulkohuonerakennusta - vanha kömmänä purettiin ja sitä - se salvettiin uusille nurkille me olimme sitä tekemässä niin ilmestyi siihen kartanolle ja se isäntä oli sairaalloisena vähäsen ja ei ne ruvenneet soittamaan vaan minä kävin niille viisikymmentä penniä mieheen antamassa niin silloin alkoi pelit kuulua isävainaja se sanoikin että ne odottaa rahaa ja se isäntä oli pahalla tuulella kun tuohon asettuivat piipattamaan ja minä en sitä kuullut sitä että se siitä töpisee ja isävainaja sanoi minä kävin toisen kerran antamassa viisikymmentä penniä kummallekin niin ja se ne soitteli vain niin se tuli ja ajoi pois ne sitten se oli semmoinen rumpu että se oli tuolla takana ja se jalalla polki sitä että se koputteli sinne niin joka sitä tahtia soitti niin
kai se oli tiukalla leipä niilläkin loppujen lopuksi
kyllä varmasti joo
onko mustalaisia kulkenut
on niitähän yhteen pikkupoikasena kun minä olin niin niitähän kulki hirveästi ja ne tahtoi noita rantavieren mökkejä kierrellä kun ne tahtoi tehdä vääryyttä ilkeyttäkin siellä isävainaja oli silloinkin tuolla kylällä töissä ja se oli huomannut että sinne kun se oli vähän syrjässä se Petäjäkankaan mökki että sinne menee iso lauma mustalaisia ja se oli lähtenyt korennon kanssa juoksemaan sieltä toisen kautta eteen ja justiin joutui siihen häkille kun ne yritti aukaisemaan häkkiä siitä ne palasi takaisin vaikka niitä oli paljon kyllä kai ne rähisi vaan ei ne pystyneetkään millään sitä äijää siinä oli kyllä semmoinen mies että se ei kyllä pelännyt mitään vanhan kansan -- ja riski mies
no entä tuommoisia oman pitäjän kulkumiehiä ja naisia onko niitä ollut
olihan niitä niitäkin jonkun verran ja sittenhän se tuli se aika kun kulki tuolta etelästä paljon Keuruulta asti miehiä täälläkin Paavolassa kiertelemässä ja töitä hakemassa metsätöihinhän ne tuli olen minä käynyt sielläkin Keuruulla niin kerran satuin pääsemään kun minä tohrostelin sitä mökkiäni niin ne luuli innostuvan minun hyvinkin ja mistä se lie maksettu se kyytiraha ja päivä- - eväsraha kun tuota ne viikon reissulle minäkin pääsin silloin oli Ilmajoella oli koko maata käsittävät maatalousnäyttelyt niin sinne ne oli kolme päivää ja sitten ne toiset kolme päivää kierreltiin siellä Keuruun pitäjää ja mitä he lie olleet niitä isoja taloja kartanoita käytiin katselemassa joo se oli silloin jo se tämä säilörehun teko hyvässä mallissa joissakin oli isoimmissa taloissa kolmekin korkeaa tornia johon ne teki

siellä minä näin sillä reissulla semmoisenkin - vesihomman taloon tuli siinä oli kai - kaksi kilometriä viisikymmentä metriä sinne vuoren huipulle jossa oli iso lähde ja siellä oli jo silloin oli jo viisikymmentä vuotta ollut ne puuputket kun ne ennen kaivoi niitä teki niitä pumppuja niin semmoisella kaivoivat ja tekivät sitten sinne ja se oli silloin seuraavana syksynä oli isäntä teettänyt sitten siihen kartanolle niin kuin tulipaloa vasten semmoisen ison sementtiammeen ja sinne pannut kanssa putken puuputken sieltä ja semmoisen niin kun niissä oli niitä läppähoitoja ei ne ollut tuommoisia venttiileitä että ruuvattaisiin niin kuin nuo on se vesi nosti vain sitä hattua niin että se tukkeutui se reikä ja se oli pettänyt ja navettaankin kun oli siihen aikaan kun ne valoi niitä tekivät sementtinavetoita niin tehtiin korkeat kynnykset mikä se sekin lie taika ollut niin se oli isäntä mennyt aamulla ensimmäisenä navettaan niin oli ollut lehmät puolikyljistä vedessä kun se oli auennut ja tullut vesi sieltä kalliolta painovesi sanoi että kyllä hän muisti missä on terävä rautakanki ja hakkasi siitä myötäpuolesta niin kynnyksen pois ja sanoi että pian sillä vedellä lähdettiin siellä oli oli jo salaojituskin jossakin paikoin siellä Keuruun pitäjässä niin isoa yhdessäkin talossa oli kolmella parilla kierrettiin kesantoa joka oli aivan salaojissa niin semmoisen järven rannalla niin siinä oli joku kuusi seitsemän hehtaaria maata ainakin

joo sillä reissulla minä näin ensimmäiset ravikilpailutkin Ilmajoella ajoivat ja - isoja koneita noita puimakoneita hirveän suuren pytingin ylikin meni muutamankin koneen olkitorvet niin ne olkia puivat ei suinkaan nyt kesäsydännä kun se oli siinä juhannuksen jälkeen heti ollut viljoja puitavia kenelläkään niin olkia laskivat niillä niin ja lehmät oli semmoisia kun ne ne oli ne lypsykoneet semmoisia isoja siinä oli semmoinen lava että kaksi lehmää mahtui - taluttaa semmoisia portaita sinne niitä lypsettiin vaan ei ne tahtoneet antaa niitä lypsää siellä vähän ne lypsätti niillä ne pelkäsi että ne menee lehmät pilalle

se Kinnu-Heikki muisteli niitä uskonnon asioita paljon niin jutteliko se sinulle
ei se uskonnon asioita jutellut
Kinnu-Heikkikö eikö
onko se semmoinen
onhan se uskovainen mieshän se on sekin on kai se sille Väyryselle ainakin jutellut minä olen tuosta lehdestä lukenut seurahuoneen teoista ja muistahan siihen on juteltu niin
sekö lukee papiksi se Väyrynen vai
se on jo pappi
minä en tunne ollenkaan mutta kuulin eilen puhuttavan
joo se on jo pappi pienoinen miehen tallukka vaan niillä on pää niin kuin partaveitsi niillä mulikoilla -
mitenkäs mitäs isänne ja äitinne puhui niistä nälkävuosista oikein sata vuotta sitten
no se on ollut aivan mahdotonta ei se isävainaja niinkään tuntunut niistä vaan äitivainaja kun se on ollut petäjälläkin aivan - tuota kuukausittain niin vaan olihan nytkin jo silloin kahdeksantoista niin olihan niitä pikkuperheitä jotka kun minäkin yhdenkin kerran lähdin tuonne Revonlahdelle myllylle omaa viljaa minä menin käyttämään niin sinne kaksi pienoista tyttöä kantaa ketuutti kummallakin oli petäjäpussi selässä ja se oli lauantaipäivä ja kun se sai se mylläri ne minun jyvät jauhoksi niin se tahtoi että enkö minä lapa niitä ne - petäjät sinne kiven silmään sano että kun ne on pahoja paatamaan kun ei sitä tahdo tietää minkä verran ne on itse kukin niitä kuivanneet ja sitä ei kuule siihen kun on lappamassa niin sitä sen paatamisen vaan sanoi että kun siellä saa siellä alhaalla kuunnella sitä kiveä niin siitä saa pian tietoon milloin se paataa että enkö minä lapa että hän menee kuuntelemaan minä sanoin että joo kyllä minä lapan että ei minulla ole niin kiirettä saatiin niille jauhot niin minä sitten kysyin tytöiltä että oletteko te paljonkin syönyt petäjäleipää niin sanoivat että kaksi viikkoa nyt on oltu aivan että ei ole ollut mitään muuta kuin petäjäleipää niin minä sanoin että lähtekääpäs tuonne lautaläjän päälle istumaan ja syömään minulla on pullaa ja voita ja vielä pänikässä piimääkin kyllä ne haukkasi hatakkana vaan minä sitten kielsin minä sanoin että älkää syökö kerralla kovin paljon että kun te olette niin huonolla leivällä olleet että jos te tulette kipeäksi että minä panen teille mukaan nämä sen pullan halkaisin ja kahdeksi ja sitten siihen rakoon sen voin tukin minä ajattelin että syöhän se nälkäinen vaikka se siinä tahraantuukin ja siihen tuli sitten muuan se on tuolta kirkon tuolta puolen Nissilä-niminen talo niin se Nissilän Jussi se oli sen talon poika se oli sinne Revonlahdelle muuttanut asumaan se oli lähtenyt aamulla päivän evään kanssa kun se oli luullut että ne on hänen puut sahaamatta - oli laitettu sana että tulla nyt ja ne olikin lautoina niin se oli ne kantanut jo läjään ja tuli siihen ja - minä sanoin että kun nuo tytöt ei kuulu saaneen oikein leipää kahteen viikkoon niin se haki sanoi että kun hänellä on tuolla suuri pulla ja se haki sen ja veti keskeä noin halki ja sitten sen raon siihen keskelle ja sillä oli voitakin paljon rasiassa se tukki sen voin sinne ja antoi niille tytöille niin sai ne sai ne tuliaisia niin joo yksi talvi oli semmoinen että ei tahtonut jauhoja saada minäkin olin yhden kerran tuolta Kuusradista oli muuan Myky-niminen isäntä semmoinen pikkuisen nilkku mies niin me olimme viikon perillä siellä odottamassa niin kun oli neljäkymmentä vankkaa kuormaa meidän edeltä ja kun ne pimeän aikoina ajoi niitä jyviään siitä ympäristä ja mistä asti lie ajaneetkaan sinne niihin kömmänöihin ja kun se kelkkamiehelle käytettiin se pussi aina heti kun se tuli ne sieltä kelkalla veti niitä päiväkauden niin eihän se päivällä meille odottajille joutanut monastikaan käyttää ollenkaan niin yhdenkin kerran minä olin siellä myllyllä se oli kesä ja se oli silloin kahdeksantoista siellä oli puhe että sinä päivänä tulee - tarkastajat sinne se mylläri ei aikonut ruveta käyttämään niitä vaan se sanoi sille myllärin pojalle että niin menepä isäsi käskemään tänne ja se kävi käskemässä ja se tuli ja sanoi että se kun se arvaisi nyt taas elää oikein vaan se kuitenkin koppasi se oli riski mies sen säkin ja sanoi että pannaanhan rattiin ja mylly pyörimään ja niin se käytti ja vaan se sanoi että et saa ennen lähteä ennen kuin yöllä kahdentoista aikana ajamaan se vei sinne pikkuisen syrjään muutamaan mökkiin siellä vanha mummu asui - sanoi että kyllä sinä mummun kanssa täällä pärjäät minä kysyin siltä mummulta että onko teillä kahveja että lähetänkö minä hakemaan sanoi että olevan vaan sanoi että leipää ei paljon ole minä sanoin että vaan pankaa iso pata tulelle että keitetään puuroa aivan syödä asti niin se keitti semmoisen mikä lie kolmen kannun pata ollut sitä puuroa me söimme kylliksemme ja se sitten pani pienempiin kuppeihin sen jäännöksen minä sitten lähdin yöllä kahdentoista aikana ajamaan niin Ruukissa oli muuan kelloseppä Kokko nimeltä niin se oli määrätty vahtiin että kun tuleeko myllymiehiä se minä huomasin sen kun sen rakennus oli siinä tien vieressä aivan että se on siellä vireillä ja minä kaappasin kettingin ja kurautin sitä hevosta sillä kettingillä ja se lähti laukkaamaan vihaisesti ja ja se laukaisi jonkun puolikymmentä kertaa sitä asetta vaan minä ajattelin että ei se nyt niin alas uskalla panna kun minä olin siinä keulalla istumassa kärryn keulalla että se minuun käy että sehän menisi noista toisista rakennuksista ikkunoista sisään sivu ne meni kaikki minä vain - karjaisin sitten kun minä kuulin että ei se nyt enää paukuta että korjaa jo raatojakin pois vaan sillekin kävi sitten onnettomasti vaan viitsiikö tuota selvittääkään se kunta määräsi niitä kolme miestä tarkastamaan muutaman Kipsuanojan vartta että sinne ruvetaan sitä pika-asutusta tekemään ja ne tuli sinne meidän mökille sanoi että kun ei he tiedä kenen ne on maita että lähde sinä - neljänneksi heille että kyllä he hommaa sinulle päiväpalkan ja minä lähdin ja ne kaksi oli vöyreämpää miestä ne vei niitä - sitä ojan vartta kun mentiin niin ne vei ne pyöränsä sinne mennessään ja sieltä Karhunperän kouluksi sanottiin niin sieltä koulun tyköä lähti tie niin se kysyi se kelloseppä Kokko sekin oli jo semmoinen henkilaita että niin otanko minä pyörän mukaan minä sanoin että en minä ota että minä tulen jalkaisin tuosta ojanvartta minä siinä oiustin vähän sinne meidän suolle ja siellä oli sitä keltaista naurista kaksi melko sarkaa se kysyi että kenenkähän tämä on tämä nauris ja minä sanoin että meidän saako ottaa minä sanoin että en tiedä kun sinä kerran ampua räiskit mutta jo se meni punaiseksi sanoi että sinäkö sitä ajoit kyllä se on koko saikkausta niin minä sanoin että ota vain niin paljon kuin kantaa jaksat että ei tästä puhuta sen enempää
no miten sen kävi
no se otti niitä ja lähti sitten kun pääsimme mökille niin lähti ajelemaan niin ei se sanonut kuulleensa että minä olen liikkeessä eikä silloinkaan yönä kun ne se minun yhden kerran otti kiinni niin ei silloinkaan yöllä ollut kylälläkään nähnyt kuin yksi yhden talon isäntä minut liikkeellä siitähän tuli kysely kun tuota siinä kävi sillä lailla kun ei niillä ollut kirjaa mihin ne pani ylös ylös niin se Liskon Antti pani paperossiloodan pohjaan ja niillä oli sitä harmaavettä joka taskussa pullo ja ne meni sinne jokivarteen sitten kun ne pääsi minusta eroon niin tyhjentämään niitä pulloja ja tietenkin ne tupakit loppui ne nakkasi sinne jokeen sen sitä kyseltiin vaan kun ei ollut kukaan nähnyt liikkeessä muu kuin se Väyrys-Taneli ja minä kävin sitä kieltämässä että - älä puhu kenellekään mitään ei niistä kuulunut sen enempää siitä jauhoistakaan olisiko he mahtaneet sitten löytyäkään ne ei tiedustanut kun minä sinne taloon menin minä sanoin miten siinä kävi heti kohta kaksi niistä veljeksistä hyppäsi sinne jauhokuorman päälle ja mihin lie lähteneet ajamaan piiloon kai ne niitä reistasi viedä niitähän on silloin kerrallisena nälkävuonna kuollut paljon nälkään ihmisiä niin kun äitivainaja muisteli sitä niin
kerjäläisiä kulki
kerjäläisiä kulki ja kunta otti saatavistaan kaikki makuuvaatteet ja rukit ja kaikki työkalutkin mitä löysivät joo nythän ei saa sitä tehdä

onko teidän muistin aikaan Paavolassa ollut vielä susia
ei ole näkynyt minä ainakaan ole nähnyt vaan kyllä ne puhui niistä kun minä olin pahainen poikanen nehän höpisi niin hirveästi se minun äitivainaja oli semmoinen silmäinkorjaaja kun niitä oli täällä vähän huononäköisiä silloin se voiteli ja rassasi niitä ja meillä on vielä tuolla tallessa semmoiset joita atuloiksi sanottiin joilla se nykki niistä vesikarvojakin pois eihän niitä nykyaikana kasvakaan kenenkään silmiin niin niin ne akat höpisi niistä ja ja yksi Kupsalan isäntävainaja minä olin silloin poikanen siinä seitsemän kahdeksan vuoden vanha että se piti pyhäkoulua ja kun se aina piti pyhäiltana sitten iltasten jälkeen sitä mikähän siinä lie ollut taikana että se silloin piti ja minä olisin mielelläni siellä käynyt vaan kun minä pelkäsin siellä kulkea pimeällä minä kerran sitten päätin kun veisattiin yksi virsi muistan minä sen virrenkin mitä veisattiin niin minä päätin että nyt kun minä lähden niin minä kävelen niin hitaasti että minä varmasti näen että onko niitä niitä mörköjä ja ja kun minä pääsin sinne mökille niin minä kävin riihen kiukaan taustat ja kaikki konasin ja haparoin että missä niitä on - että se pitää ottaa kerralla selvä että onko niitä eli ei ja navetassa kävin ja joka paikassa saunassa ja sen kovinta minä en ole pahasti pelännyt niin että kun se on hulluutta me ei sitten - Kaisan kanssa niin me päätimme kun alkoi lapsia tulla että niille ei saa mitään puhua semmoisia eikä ne pelänneetkään mitään kyllä ne laukkasi pimeälläkin niin että helinä kuului kun ne
juu se on kyllä tosi Ennen maailmassa niitä varmaan peloteltiin pahan kerran
no niin ja oli yhden kerran vaadittiin suden ajoa isävainajakin minä muistan sen kun se lähti sillä nyt oli semmoinen semmoinen piikki joka pantiin kepin nokkaan kun lähdettiin sinne suden ajoon vaikka ei ne ollut nähneet

juu ei niitä saisi pelotella niin
kyllä te voitte tällekin puolen kattaa pidetään vähän taukoa
täällä minä olin yhtenä talvena oli yli kolmenkymmenen asteen pakkanen niin olin yksin yötä ja tuli tuonne oven taa mies koputtelemaan ja minä menin katsomaan ja kuuntelemaan kyselemään sitä ja minä tunsin heti sen miehen semmoinen juopporatti minä ajattelin että paska minä tuommoisille aukaise ovia mutta se ei ruukannut täällä käydäkään sitten kolmea aloitti kello se rupesi urisemaan niin pahasti niin minä karjaisin että nouse kuselle että et kuse housuihisi se aamulla meinasi mutista siitä että sinä niin krouvisti häntä puhuttelet
mutta se olisi kuollut tuonne ulos
no paleltunut kai se olisi tuonne Ylipäähän muutaman mökin kartanolle kaatua vätkähtänyt ja siihen nukkunut ja se oli soittanut tuolle kirkolle muutamalle Karhu-Jonille kun sillä oli pikkuauto ja on se taksimiehenä nytkin että tule noutamaan tuo Ojantakasen työmies sinne Ojantakaselle että se paleltuu kun niin on pakkanen ja se oli käynyt noutamassa sen sieltä ja tuonne Ojantakasen kartanolle sitten jättänyt että ei suinkaan se hänelle kuulu vahdata ja miten hän lie tänne tulla kontturoinut kun se ei ollut tuohonkaan taloon rumpannut tullessaan ollenkaan täällä oli Ojantakasen emäntä käski kutoa Kaisan sille sukatkin että jos ei se maksa niin hän maksaa täällä oli kudottuna ne sukatkin niin minä nekin vedin sen jalkaan ajattelin että onhan tuossa hyvä kun emäntä maksaa jos ei se itse maksa vaan itse se ne kävi maksamassa toisen kerran sitten tuli aikojen päästä taas muutamana talvena sama mies ja sillä oli semmoinen melko iso pahvilaatikko ja siellä oli kaikkea evästä voitakin ja margariinia ja ryynejä monenlaisia ja silakoita ja mitä kaikkea - se alkoi tahtoa Kaisaa että rupea paistamaan hänelle räiskäleitä ja silakoita että hän ei ole syönyt moneen päivään vai se tämä ensinnä empeili että ei hän viitsi ruveta vaan minä sanoin että on meillä aikaa ja löin vaan hällään tule että rupeahan paistamaan se söi kyllä kovasti että kyllä se ei ollut aivan äsken syönytkään se sitten sanoi että ei hän itse jää tänne vaan tuon loodan hän jättää tänne se kysyi että mihin hän panee sen minä sanoin että vie tuonne maantien viereen halkopinon päälle että ei sitä tänne saa jättää minä ajattelin että jos se on sen varastanut kun se oli vähän sen puheinenkin niin siitähän syytetään että kun tallehtii semmoisia tavaroita kauan se oli siellä halkopinon päällä se laatikko vaan - itsekö se lie minä en muistanut kysyä vaikka nytkin tuolla kunnalliskodissa se maata rötköttää nyt se jäi auton alle minä en ole muistanut kysyä että itsekö se haki vai hakiko ne muut sen sieltä
ottaako äiti pullaa
no mikä että ei

joo
Paavolassa on oma oma kunnalliskoti sitten
on siellä on semmoinen sairasosastokin hyvä se on - siltikin se on hyvä ne yrittää olla parhaat kun tuota sitä käydään tarkastamassa aivan varkain milloin sattuu siihen kun haetaan sitä oikeutta että ne saisi saisi pitää sen nyt sitä isonnetaankin kahteen -
menee helmaan kun niin kallellaan on
vie sinne tuolille pöydälle joo olihan siellä Kaisakin puolitoista kuukautta vaan vaan ajattelepa siinäkin kun valtiokin viitsi semmoisen koiruuden tehdä vaan että onhan se sitä maksanut jo takaisin kun minun piti maksaa kahdeksan markkaa joka vuorokaudelta tuon Kaisan olosta kuukaudelta kuukauden päästä maksoin ja sitten valtio pidätti sen kansaneläkkeestä saman määrän niin
ai
vaan on ne sitä maksaneet saa nähdä nyt ensi kerralla kai sieltä pitäisi viimeinen tulla jos tulee
no se oli erehdys tietysti
mikähän lie oikein ollut kun siellä kunnalliskodissakin sanottiin että niin se on kolme kuukautta tällä lailla ensinnä että teidän pitää itse se kokonaan maksaa vaan jotenkin sitten että sitten se muuttuu eikö ne niin sanonut
- kolme kuukautta maksetaan nyt täytenä sinne se eläke ja sitten se pienenee
niin
mm mm
heillä kun on ne omat pykälänsä ei kai niitä tiedä meikäläinen eikä
onko nämä huoneet teidän tekoa
ei ole on vähin korjailtu tässä oli puuseinät näkösällä ja katot huonot ja joka paikassa ja onhan tässä vähän isonneltukin noita ulkohuoneita metsänperkausta olisi tuossa aivan vieressä vaan kun minä jo toissa talvena laskin että meillä on yhdeksän vuoden puu katon hyvän katon alla niin ei suinkaan niitä nyt enää mahda tarvita rapistella niin eikö tunnu jo vähän siltä että se riittää
kyllähän te voitte elää vaikka satavuotiaaksi mistä sen tietää
ei ei niitä montaa ole elänyt vielä Suomessa

kun ei sitten olisi tuota kateutta ihmisillä toistensa hommaan ja mitä ihmettä sitä ruvetaan sitten semmoista kadehtimaan joka rehellisesti tekee että ei millään vääryydellä mitään kun meiltäkin määrättiin oli semmoinen karja ja sen verran viljeltyä maata niin kuin kaksituhattaneljäsataa kiloa luovutukseenkin heiniä silloin ja ja sitten määrättiin kaksi lehmää vielä evakkolehmää vaan minä sille isännälle joka kävi sen määräyksen tuomassa minä menin aivan nokan alle ja sanoin että nyt pitää antaa kirjallinen suostumus mistä minä saan toiselle ruoat ajaa että kyllä minä noudan kumman navettaan mahtunut olisi vaan ei me voi elättää sitä oli käynyt illalla sanomassa että ei tarvitse mennä aamulla kuin toisen noutamaan
vieläkös täällä Paavolassa on karjalaista siirtoväkeä oikein noin vakinaisesti nyt asumassa
on on kyllä
mistä pitäjästä sieltä
onko ne mistä ne nämä Tuunaset ja semmoiset on
voi en minä tiedä en minä tiedä
etkö sinä tiedä vaan ei ne Jaakkimasta kaukana ole mekin kävimme yhtenä kesänä Kaisan kanssa niin lähellä että ei olisi ollut kuin kahdeksantoista - kilometriä sinne Jaakkimaan siellä uudella rajalla siellä oli meidän tyttö muutamassa Mikkolanniemeksi sanottiin sitä paikkaa

siellä oli semmoinen kuudennellatoista oleva poika muutamassa perheessä ja se oli aina uhannut että kyllä hän käy vielä tänä kesänä katsomassa mitä siellä on se sillä aikana kun me siellä olimme niin oli yhtenä aamuna herännyt ylös niin se oli sanonut isälleen että sanokaa nyt minkä hän tuo sieltä että uskotte että hän on käynyt se oli sen isä muistanut että on siellä puodin ylilattialla on on siinä on siinä
onko
puinen litran mitta että hän kerran sen ilvehtiessään teki niin että se on siellä puodin ylilattialla varmasti että sitä ei sitä ole kukaan vienyt sieltä pois poika toi sen se kävi
olkaapa hyvä ja ottakaa
kiitos kiitos
meillä ei ole kuin tämmöistä huonoa maitoa
minä en käytä mitään
eikö no niin minäkin teen
mitäs se viisikymmentä markkaa kun te ensimmäisen palkkanne saitte niin mitäs se olisi nykyrahassa mitäs kahvikilo maksoi silloin tai tupakka tai joku muu
en minä niitä muista niinkään vaan voikilo ei maksanut kuin markka kahdeksankymmentä penniä ja - viisikymmentä sata kiloa sai jauhoja kuudellatoista markalla neljä penniä meille maksettiin meijeristä ensimmäisenä kun ensimmäisen lehmän maitoa käytimme niin maitokilon kermasta
mutta nämä olikin nämä maataloustuotteet silloin vähän huonommassa hinnassa kun
niinhän ne oli
noin suhteellisestikin
- niinhän ne oli
mitäs maksoi kun puvun teetti itsellensä
siinä pari markkaa kun minä sain kolmekymmentäkaksi markkaa vielä tilissä sitä palkkaa ja kaiken panin vaatteisiin mitä otinkin sitä antoi se viisi markkaa pestiä silloin kun minä menin että minä sain paidat ja housut heti ostaa niitä paljon tarvinnutkaan otahan pullaa jos tykkäät
kiitos
no eihän se nyt kun aivan vöyreät miehet silloin keväälläkin kun me olimme jo yhdessä minä tein muutamaan taloon - tuommoista verantoa pytingin eteen niin minä otin kuusikymmentä penniä päivältä kun minulla piti olla ne työkamppeet itsellä niin sonnanluojat sai viisikymmentä penniä niin se isäntä piti paljona sitä minun palkkaa ei se antanut käteen nakkasi penkille minun viereen

ei minulla ollut sittenkään meijeriltä kun minä sitä käytin niin ei minulla ollut kuin kuusikymmentä markkaa kuupalkka ja neljä litraa kirnupiimää päivässä ja siellä tahtoi mennä tuohon yhtätoista käyteen aina aamukolmesta

vaan minä siinä sivussa tienasin aina syrjästä milloin tein kelkkaa milloin rekeä ja milloin mitäkin

no siirtolaiset kun lähti pois sieltä Luohuan kylältä niille kun piti - rekiä tehdä että ei tahtonut keritä saada jalaksia ei arvannut painaa edeltä päin niitä kassaan kahtakin rekeä niin pienessä pirtissä kun tämmöinen on niin tehtiin Kaisa tuumasi että milloin heistä noista lastuista päästäneen sitten kun me vaihdettiin sitä mökkiä minä en ottanut muuta kuin halkosahan ja kirveen mukaan hyvin pahaisen sarvihöylän minä ajattelin että ei tarvitse Kaisan lastuissa kahlata eikä ole tarvinnut - kyllä kai se nyt nyt semmoiseen väkeen leipoi niin siinä kahlata saikkaamista kai se oli
kiitoksia
on siinä vieläkin jos on halu kastaa
minä olen semmoinen hyvin säännöllinen kahden kupin mies
vai niin
mutta minä nostan tuon tuon tuohon ja
me olemmekin yhden kupin miehiä
jaa jaa

olisi siellä ollut - porokauhakin siinä takan korvalla
ai tuossa juu
niin se se on aina tuotu tupakkamiehille niin joo
puhutaan nyt vielä vähän aikaa mutta mitäs siitä tuumitte jos minä tulen vielä joku päivä uudestaan jatkamaan
no ei kai siinä mitään vaan piisaako noita noita - eihän niitä niitä vanhoja entisiä loruja monta kertaa jos ei uusia huomata
kyllä me huomataan
niinkö luulet
kyllä eihän sitä nyt yhdessä pötkössä puhuta koko elämäkertaa
mm
no onko täällä heinien lisäksi lehtiä taitettu
ei niitä enää oteta ollenkaan
mutta ennen maailmassa
ennen ennen otettiin kovasti
mihin aikaan kesästä
siinä heinänteon jälkeen heti
näihin aikoihin
näihin aikoihin vaan en niin kovasti minä ole nähnyt täällä päin otettavan kun siellä Ähtärissä siellä Peränteellä siinä on neljä viisikymmentä asukasta semmoisella - saarekkeita neljäkö mökkiä oli enintään saarekkeella niin siellä kun ne otti niin paljon kuin koivikosta ja haavikosta tarvitsi vuoden puuksi kaataa niin kaikki lehdet kantoivat kotia niistä silloin heinänteon lopussa ja sitten leikkasivat silpuksi noin suurin piirtein semmoiset niin kuin vastaan pannaan kaikki ottivat ja leikkasivat ja vähän ne sanoi jäävän ja me kokeilimme me otimme sitten parina kolmena vuonna sitten kun minä tulin sieltä niin otimme ja - minä leikkasin ne - silpuksi ja tehtiin apetta suolaisella kuumalla vedellä kun kasteli niin nehän sulaa ne varvut niin että nehän syö ne
annettiinko niitä lehmillekin
no lehmillehän niitä annettiinkin
minä olen aina luullut että ne on enempi lampaiden ruokaa
ei ne lampaat paljon muuta syö kuin ne lehdet lehmille me annettiin ja lehmille ne antoi sielläkin ne otti siellä Ähtärissä kovasti niitä ja ne ei sanoneet haittaavan sielläkinhän oli siellä Kuohijoella niin ei kun tuolla siellä Mikkolanniemellä niin sielläpäinhän otti ne siirtolaiset sieltä rajan takaa kun olivat tulleita ja niillä oli elukoita eikä tahtonut oikein heinikoita olla niin ne otti niitä lehtiä ja kun siellä oli niitä aitoja tien varsilla niin ne ne oli kaikki ne aidanseipäät lehtikerppuja täynnä ne sanoi että ei ne haittaa vaikka ne kellastuukin vaan totta se nyt pilalle siinä menee luulisi ainakin
milläs mallilla niitä täällä päin on sitten kuivattu ja säilytetty missä niitä säilytetään
no meillä ainakin mitä oli niin ne pantiin pystyyn niin sinne heinälatoihin niitylle ja ja kotiakin mitä tuotiin niin pantiin latojen sisäpuolelle seinänvieriin pystyyn ne kuivamaan niin ne on hyviä pysymään kun vähän vinoon panee sen ensimmäisen ja siihen tökäisee uutta päälle niin
mitä mitä lehteä ne on onko ne pelkkää koivua vai
nepä oli melkein meillä ainakin koivua

siellä oli siellä Peränteellä niin siellä oli siellä kun sai päivän kierrellä kun ei nyt kovin kauan aina yhdessä paikassa ollut niin eikä eikä näkynyt aitaa minkäänlaista ne oli aivan narun nokassa ne elukat ei niillä ollutkaan kuin neljä lehmää enintään mökissä ja koko ne sen perän asukkaat jos joku jotakin rakensi niin ne oli kaikki siellä yhteen taloon tekivät navettaa toiset ne valoi - tuota lattiaa vaikka ei ollut kuin neljäs kerros menossa niin hirsistä salvettiin ne aina sillä seinällä valoivat missä ne että ne oli - vastakkaisella puolella ne hakkaajat ei niiden lastut lennellyt sinne sekaan
onko teillä sukua siellä vai minkä tähden
ei kun meillä oli tyttö siellä siellä Mikkolanniemellä se on niitä karjalaisia yksi vävy niin se oli siellä isänsä matkassa oli siellä kun oli evakkona se on nyt tuolla Lahdessa se on siellä Suomen suurimmassa huonekaluverstaassa töissä muijansa kanssa ja meidän yksi poika on kanssa siellä
kertokaapa oikein tarkkaan se olkikaton teko kuinka se
tapahtuu no kyllä kai se kun se näin lyhteissä on vaan ei suinkaan ne tuosta pehkusta niin eihän siitä saa semmoista vaan kun ne oli lyhteissä niin kun ne ennen oli niin latoa vain noin varvi aina niitä päästä päähän ja siihen pannaan sitten riuku painoksi ja taas seuraava varvi ja pikkuisen sen riu'un päälle niitä päitä että se ei niin mätänisi äkkiä se riuku joo olen minä latonut kymmeniä kattoja eläissäni niin
mitäs niiden olkien alla on
no ei muuta kuin ne - puut ladoin ne päätypuut joita vuoliksi sanotaan -
kuinka paksulti pannaan
niitäkö olkia sai panna niin paksusti kun vain oli vara panna tuolla Ilmajoella oli yhdessä makasiinissa niin siinä jossa oli se riippusilta niin siinä oli noin ja olipa siellä näemmä muutamassa talossa elosuojassa kanssa niin niin se oli paksu se oli jotakin kahdeksaakymmentä senttiä paksu olkikatto ja semmoisella liekö he - sitten - no olipa tietenkin sitä vasten tehdyt sakset pitkät varret oli ja ne sillä sen räystään tasasivat aivan että se oli niin kuin kerralla leikattu niin joo
se on painava semmoinen katto
no ei se se ei ne ne oljet ole raskaat mutta ne jos joillakin oli semmoinen malli että ne niitä malkoja sitten pani tiheään että se pysyi se katto se kestää sentään hyvä katto niin kun hyvästi panee se kestää viisi kuusikymmentä vuotta aivan
mutta kastuuhan se kun sataa
kastuuhan se päältä päin vaan kun se on jyrkänlainen niin sehän menee vesi joutuin alas ei ne lahoa joutuin minähän siellä Luohualla siinä - Ylisipola nimisessä talossa olin kun isäntä kuoli niin siinä oli ollut ruis jaloilla siinä ympäristöpelloissa ne oli kantaneet ne rukiit riiheen silloin että eivät ole hautajaisten väen nähtävänä siinä pellolla kun ne liekö ne tavallisesti tahtonut jäädä vähän liika myöhäiseksi niin ja panivat sinne iso riihi olikin panivat sinne riihen parsille ne - rukiinoljet pystyyn kaikki ja se nyt oli heikko silloin se vuosi vaan ne hiiret kerkesi siellä kevääseen asti ne rapistella niin tarkoin ne sanoi että saat ne oljet kun isket ne talon seinään että jyvät pirisee pois minä hakkasin melko läjän niitä olkia ja siinä ei ollut olisikohan niitä - kahta kapallista ollut niitä kahuja siinä kun minä lakaisin ne läjään ja että näkee kannattaako se minä hain ne isännät katsomaan sinne ja sanoin että vai ei suinkaan tämä homma kannata teitä eikä minua niin että eikö ne saa viedä tuommoisenaan ne katseli aikansa ja sanoi että vie ja minä niistä panin ladon katon mutta olipa niihin jäänyt sen verran että ne hiiret hakkasi ei se kestänyt kuin neljä vuotta alkoi vuotaa ne hakkasi reikiä siihen semmoisia uria joita myöten tuli vesi niin kuin pillistä vain niin joo että ne pitäisi olla jyvistä puhtaita josta katon panee
no oletteko tuohikattoa ollut tekemässä
en ole tuohikattoa ollut tekemässä vaan niitä kourukattoja kun veistettiin puista semmoisia kouruja ja niistä tehtiin
minkäslainen se on
no se on vain pannaan ne veistetään ne puut halkaistaan keskeä ja sitten veistetään se keskusta noin lantolle että se on kouru että se vesi menee aina siihen ja juoksee maahan semmoisia minä - yhden ladon katon itsellekin tein kerran semmoisen niin

no osaatteko selvittää miten se tuohikatto on tehty oletteko nähnyt tuohikattoa
olen minä nähnyt tehtävän se on hidasta hommaa ne tahtoo käppyröidä ne tuohet siinä siinä ne pitää olla se varpu myötäänsä ja sen alle sitten suorana reistata tukkia niitä niin kun se kopristuu se tuohi kyttyrään niin kyllä se hyvä katto on oli tuossakin Launosella oli vielä kahdessa riihiladoksi sanottiin -- riihten tykönä kun oli lato johon oljet pantiin niin oli tuohikatto vaan nekin oli jo reikäisiä niin se isäntävainaja ne puratti pois ja pantiin olkikatot
mutta tuohi ei mätäne
ei se ei - ei se joutuin mätäne ainakaan siinä Rankisperälle tuli vai mistähän ne oli ne mökin sen mökin asukkaat tuolta ne oli jostakin erilaisemmasta eri äänellä ne puhuvat kuin tämänpaikkakuntalaiset tuli vanha pariskunta ja niillä oli yksi poika ja oliko niillä kolme tyttöä ne rupesi sitten siinä mökissä oli hirveän hyvä metsä niin se ukko rupesi hakkaamaan siitä metsästä pytingeitä ja navetoita ja niitä myi ja ostin siltä silloin kun ne otti sen niin ne minä olin silloin asutuslautakunnassa niin ne otti - asutuslautakunnasta eli asutuskassasta lainan ja ne ei muistaneetkaan käydä niitä korkoja ja kuoletuksia maksamassa ne tuumasi kun minä sieltä päin kävin metsässä ne kaverit että ota sinä tämä lappu ja käy sieltä että ei tarvitse kirjoitella sinne ja eikä semmoista pitkää matkaa sitten vähän tähden niiden lähteä niin minä sanoin että no sehän menestyy aivan hyvin minä menin sinne se oli se ukko siellä salvoksella ja akka veti kelkalla sieltä niitä lastuja ja pölkkyjä minä esitin sen asian niin se hihkaisi sille ukolle kyllä se arvasi että eukko siellä ääntelee se tuli sinne minä sanoin että nyt on semmoinen asia niin se sanoi että vaan jopa on kumma että ei tuommoista ole muistanut ja kaivoi sieltä loukosta kenkirajojen joukosta semmoisen tuohitötterön jossa ne rahat oli niin sehän yhdenkin navetankehän myi tuonne Mankilan kylään sai kahdeksansataa markkaa se oli siihen aikaan rahaa ja paljon semmoisia puita että puulaakille ei olisi oikein kelvannut kun ne oli semmoisia joskus palanut semmoisia koropuita joo
oletteko pärevalolla katsellut
ja tuijulla näyttänyt semmoinen pikkuinen tuiju oli tuommoinen pohja ja sitten näin suppu ja siinä pikkuinen siellä on - Karhunmaa-niminen talo jossa on sen isävainajan nikkaroimat ovet ja ikkunat ja minä sillä tuijulla näytin sille valoa noin kun se talvisydämenä teki niitä - ja siinä nukuttaa sitten varjele pois niin sitten kun se toi sen öljylampun kattolampun niin jo se näytti aivan kummalta jo kun oli huone kerrassa niin kuin päivä paistaisi ja vaikka se oli pienoinen siihen aikaan erilaisia ne nyt on valot niin
se on kumma että ei tulipaloja Vai oliko tulipaloja enempi kuin nykyisin siihen aikaan
eiköstä vain niitä ollut ei niitä ollut sen enempää -
ihmiset osasi vähän varjella paremmin kai
niin niin ne teki - ne nuo pärekatot on pahat syttymään kun ne huonoksi menee minulle tuli kiire tässä peittämään kun tässä oli semmoiset vanhat pärekatot niin että jos se sattuu kipinän nakkaamaan niin silloin se nuolaisee niin
kuinkas kauan yksi päre kestää palaa
en minä tiedä sitä määrää se riippuu päreen pituudesta ja vahvuudesta
mutta jonkun viisi minuuttia vissiin
kyllä se nyt enempikin kestää täällä oli Luohuan Ylipääksi sanottiin ennen semmoinen ukko joka sanoi että se näkee semmoisia pikku-ukkoja ja se niistä puhuu - se oli työmies teki töitäkin kovasti ja se oli kerran sitten tuolla Ruukin asemalla vahtaamassa kun siellä oli semmoinen ratapölkyntervauskone niin siellä piti pyhänäkin olla vahti että ei se mitään isompia vahinkoja saa aikaan se oli siellä vahdissa niin minä sitten muutaman talon emäntää vein Ruukin asemalle se meni Ouluun lääkäriin niin minä varsin kun kuulin että se on siellä se Mikko se oli sekin ukko niin minä menin sitä puhuttelemaan minä kysyin että no varmastiko te näitte niitä kun ne puhui että se on siellä - Mäkitalo-nimisessä talossa Luohualla istunut penkillä ja siellä päreorsilla kiekkunut niitä ja siltä on nauru päässyt niin sille oli tullut kiire lähtemään kun ne oli ruvenneet päälle käymään niin minä kysyin että onko se totta niin sanoi että on niin se minä sanoin että no miksi te sitten nauroitte niillä sanoi että kun yksi jäi yhdestä sormesta päreen laitaan riippumaan niin häneltä nauru pääsi niin tulivat päälle ja niin se intti vain että kyllä niitä on ja noin kirkkojen seudussa sanoi - olletikin olevan hirveästi niitä vaan sanoi että ei ne tee mitään kun ei vain niitä ei vaan että ei ne suvainneet siellä pirtissä kun häneltä nauru pääsi kun se yhdestä sormesta päreeseen jäi riippumaan juu
sehän pitää olla vähän erilainen puukin mistä päreitä -
joo
minkälainen
hyvin tiheäsyinen puu ja suora että ei mutkia ole eikä kiero
semmoinen hitaasti kasvanut
ei se ole tarvitse olla niin hitaasti kasvanutkaan ja siinäkin on vähän semmoista taikaa se se samainen Kupsalan isäntä se se sanoi että kuusikosta kun vain löytää niin se on sama kunhan petäjä on niin siitä lähtee päreitä ja kyllä se piti paikkansa semmoisista minä otin kun se - niitä vasujakin minulla teetti joo
mitenkäs niitä oikein tehdään niitä
vasujako
ei kun päreitä
no kiskotaan siitä puukolla siitä puun kupeesta halkaistaan ensinnä keskeä ja sitten kuinka moneksi ne lohkot halkaisee sitten - sitten otetaan se sydän sitä sanotaan liistakoksi se otetaan siitä pois ja sitten siitä aletaan vedellä niin
tuoreena
tuoreena ja tuoreena se on paras tehdä ne vasuksikin ne kun kuivaa niin ne katkeilee
onkohan ne kattopäreetkin ennen kiskottu
on ne kiskoneet kattopäreitäkin olen minä nähnyt yhden katonkin semmoisen joka on siinä samaisessa mökissä jossa mekin asumme niin siinä minun velipuoli asui niin se kun tätä - navettarakennusta teki niin se kiskoi puhteen aikana sillä oli pitkä puukko niin se vasaralla löi siihen ja noin tuon levyisiä päreitä kiskoi petäjästä niin vaan vähän pitempiä että sillä oli joutuisampi kattaa niin noin puolen sentin vahvuisina niin

kyllä se oli ennen kun sitä rakennettiinkin niin kun piti käsisahalla sahata

mutta ei ollutkaan kiirettä
ei ollut kiirettä en minä ole siitä hommasta tykännyt se oli minusta liika vaikeaa hommaa en minä ole tykännyt vähän minä olen sahannut tuo Kaijan isävainaja oli luvannut muutamaan taloon siinä oli iso navettarustinki ja ne oli ne lämpimät katot siinä pettäneet jo ne se oli luvannut ne puut halkoa kun kumppani vain on ja hän sitten panee ja niin kuin panikin ne katot niin se isäntävainaja tahtoi minua sille appiukolle kumppaniksi minä sanoin että en minä päivittäin rupea sahaamaan vaan jos riittää että noin puoli päivää aina kerralla niin se sanoi riittävän niin jurnutimme me ne kuuset halki ne on keväällä semmoiset korpikuuset sitkeitä sahata